Noq tuu om väega rassõ küsümüs, selle et kasvai näütüses latstüüjõud. Tuu olõ-i hää näile, agaq naidõ perrel om tuud rahha nii väega vajja, et kost nääq sis mujalt raha saavaq.